Pues yoo tunu nwina wixi ko ñyta ñyua ñnda yoo, noviembre diciembre yara enero febrero ndida yoo yoo waa xa wixr te ñandionu yoo marzu, te xa ni ñokwin ñndini ñndaa ñnuwani ko estasion ñndate xa waa tuku kanu xa ñgini yoo marzu yoo abril mayu ññunu, xa ñi ñu ñkuñi ññawi ñkuñita ññawi xa ña ññawi ñnka tiempo ñnda ñxu ku yoo waa dawi, ñka ñti ñka nxukambio ñiku tiempo, yoo xi'in yooxi diu waxi